संख्या एक से बहुत ही अच्छा जोड़ाव महसूस किया जा सकता है। संख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है और ये जीवन के जोन होत हैं। विभिन्न पहलुओं के गहरे तरीके से जुड़ी भाई होत है। एक केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक बुनियादी मूल्यों। विचारों और आस्थाओं का प्रतीक होत है। इस संख्या के साथ कई प्रकार के भावनात्मक और दर्शनीय जोड़ाव महसूस किए जा सकते हैं। जैसे कि एक का प्रतीक एकता और सामूहिकता है। जब हम कहते हैं हम एक हैं तो इसका मतलब है हम सभी साथ हैं। हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। ये हमें एकजुट होने एक दूसरे के साथ सहयोग करने और मिलके कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। एक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम सब के पास एक समान अधिकार है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। और हमारे पास अपनी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। इससे जुड़ा हुआ है कि हम समाज और अपने समुदाय का हिस्सा हैं। और एक नंबर तो बहुत अच्छा होत है। अगर कऊ को पहले नंबर आऊत है पेपरन में तो वो भी अपने आप खैं बहुत आगे मान सकत है। ऊंचे लेवल पे होत हैं वो आदमी।